अगर मोए एक बरसके ताहिं एक पहर को खानु छोडन पणैगोत मए सुबेरे, दिनके या सांझको खानु मैसे कोइ एकके चुनन पणो कहेसे मए सांझको खानु छोडदेहओं । शारीर चलानताही तागत चांहत हए यदि सुबेरे खानु नाखाए कहेसे दिनमे कामकरनके ताहिं तागत नामिलैगो और देह कम्जोर हुइ सकत हए। और साँझके खानु जद्धा खालेओत देहको पाचनतन्त्र के जाधा काम करन पणत है और अँ जहुंक बजासे फिर मनै रोगी हुसकत है। तहि मारे मै सन्झिक खानु भले छोण सकत हओं।